<noise> y y maiñ pu naru pus napu se mejeu napu napu mbejue but y batung kul'us y pus napu si la'ejei si majau kauk pus jai si si mbu lane'e laeung kich'ijiñ pus nimix <noise> maiñ lane'e laeung kich'ijiñ pero pus napu sajau bumaiñ sejeiñ y ya rama ma ngul'ue ninken lutsjau mejeu ni ni mbaka'an ringiaut ni kader <noise> ndajap mejeu napu taem kich'ijiñ rajua'a kuande ya bien de nikiujuiñ nikiujuiñ kujupu jui rajua'a nomas bumaiñ sejeiñ ya rake rama pus napu nimix pus sau simbi kua bumang nameiñ chu ya nimbangjai ndeu ndeu es kja'an <noise> ringiaut maiñ chu maiñ napun nimix se mejeu kaung tumem ni pep mbumang nanaun <noise> ringiaut y pus y yambú pero ya kupu bakja mejeu y <noise> naru napu si si majau la'ejei por ke but kul'us batung kul'us <noise> jui mejeu but lijiu ngusaung maiñ lijiu kupu lu'ui but napu pus xikit kiyu'u ndeu mas l'ejei es batung <noise> kul'us y chu pus kauk lem kupu te'ejem ta'ejei ke batung kul'us. <noise>